E wodi faɗe fedora, e wodi faɗe Panama, e wodi faɗe bol, e wodi boater, e wodi faɗe nange, e wodi fez, e wodi ushanka, e wodi balaclava